إذا كنت مضطرة لبناء مستعمرة على المريخ عالم فلك ومهندس مدني وطبيب وفني زراعة وعالم نفس، عالم الفلك لفهم بيئة المريخ، والمهندس لبناء هي الهيكل وتطوير البنية التحتية والطبيب للإستجابة الطارئة إذا حصلت أي وظع طبي والفني لزراعة فني الزراعة لزراعة الطعام وعالم نفس لدعم الصحة النفسية.